òlò nìkà, kàɖi ò bó fùu nù òlò nìkà, ùú je kɔ wú <hesitation> áyò, ufa, bùsànduzè, àblɔ̀ɔ, ùú je kɔ wú iku màawu búáá plémú. Kàyi òwuù, ikle ká be yì ni sɔ̀kɔ̀nɛ ùú je kɔ wú iku màawu ko ò wuà wulé keɖe, úni à nàá kpàtà òlò nìkà lɔ so ízi èle úni à ná tú iku màawu so nɔ̀lɔ, à nàá ni bùlu nyo nì fo, à nàáa nyo búwo ni húùbɛ kúweè nyo, à nàá ni bùulunyo nì fo, à nàá ni fòo ɖɛ̀ɛ̀ à nàá mu ni ù zi awu úni mì nélèe fáànyì. Káyi ùú mi nelèe faanyì ɛnɛ́ ígbɔ ɔwɔ bàni úni à nà tú li áyiti úni ánà fúnùà ɖɛ́ŋùù, à nàá mu ni ku màawu ùú mi nélèe fáànyì <hesitation> màa ùú zá múmu úni màa ɔwɔ nì bulùnyo úni mì nélèe fáànyì wulé kása à nà só bɔ̀sì nɔ̀lɔ ka ù ɖi ni òdò nàáa nì kpo bɔ̀sìkplà lá té ànà só bɔ̀sì nɔ̀lɔ úni à nà nà àŋka nyo <hesitation> iku màa ɔwɔ dò nàá nì kpo bɔ̀sìkplà búá nélèe úni ka ù ɖi ni ò dò nàáa funù ènì bàni ù <hesitation> ùwà tè yá ígbɔ ɔwɔ funù elí ígbɔ ɔwɔ so bɔ̀sì nɔ̀lɔ tíbíì inonò màa nénu ɔwɔ ɖèe nyréwu, ígbɔ ɔwɔ funù ɖɛ́ɛ́ tè kàyi ùú do ínonó màa nènù ɔwɔ ɖèe nyréwu tè à nàá yi yì ili gàké kayi ù ɖi ni bɔ̀sìkplà úni ɖí màa ɔmi dò,̀ tè à nà nyó ikuko óbɔ̀sìà búá nélèe, kayi àkàtiabí bɔ̀sìkplà ɔwɔ dò nàáa kpo ɛnɛ́ tè <hesitation> à nà áŋka ni kpo búá tè elí bu ɔmi fíà úni ɖí màa ɔmi fía ígbɔ bo funù màawu búá yáá <hesitation> ù nàáá múmu iku màawu búá ígbɔ ɔwɔ wu búá kínì tè yá à ɖo kpo bɔ̀sìkplà lɔ tè ùú zá múmuù. ùú zá nyi gúgúù, tè yá ùú nɛ, tè yá elí bokpo tè ú nàá nyi ani ɔ̀wɔ̀ na <noise> bàni blù.